Mɨra na yim, tun na lowo na kalla mira na yimai woi wutau mono nini danghu wona ya makarantau, wo na ya karatuu mira ne yimai har na ya wula, har do gangire mira na yimai shimi wom na tumai na tuni boono yiki na loi ambo mono laki na tuni bono yiki hai do kii pori mi gangire na bina na nene shimi wutau mɨ na yimai woi wutau nini danghu mɨ na gɨn shike bo wai miraiu, ambom ono ɗɨm ganno wunma wun aimono mɨn ta tor mɨn ta mira mɨn wai wombotuma mɨn tumai boomu, bo lau makaranta wona gɨn ayim mɨ ana yiwu makaranta yikiu, wuni dai wu timwu primary wu malewu moi wuni mɨn nene mɨn tare gɨn wuni, woi mɨn wom wamaiu, amma mɨn wai kumat mɨn tumai to mamu dama ɗuwe-ɗuwa kai lowo aka wula mongo, na lambe mongo an doma, ah do har mina mamai an daa mamai aka tele dangje, bo ka tele dangje me miya mawu awu do biɗe duwawo aku ye wula mamai aka ta mina mani woi wunduwoi nini lakiu shima woi woma wama mani yikiu, shijima woi wona wama monji yikiu, wutau mamai daga mirai, dɨm boku ye mira bila ka wa wom aku tumai bo mai, ɓanje gangɨre puroguru a ayi bature a donnu gɨn. Woma zaman ambo wun ta makaranta wun yayi ambo wun ta makaranta, bo puroguru ba a ye wun ta makaramta wim wamai, wun tumai, wun namai mum wo puroguro ɓonnau, kishimi puroguru shi ya. Amna ɓangje kumbo mi na yimai la barka me puroguru, puroguru bɨla aye ambo ambo gɨn makaranta mɨ wun yimai bi shi aye wuni puroguru bɨla aye wuni bɨla waiwu moma awu tuni boowu jiki mɨn ɗɨm gɨn kokori mamu mɨn kumbe puroguro aye wuni moi mɨ wun gaanmu. Kullun mɨn kumbo bɨla wun aye muni, bɨla wun aye muni gɨ wonam mɨn yimai. Mamu la booma mɨni miya dera kam da woi wunduwoi nini ɗang mɨn binau, ɓale bɨla mɨn yew <noise> amu kape kure ma, mɨn kapɨma ba, mu kape gati ma, mɨn kapima ba mɨ kape moɗo ma mɨn kapimai. Moi pane rogo bo pormi shan ka kiim mukuttin la ali, mɨn wai rogo mɨn tumai shimi wom botuma mamu dera. Woi mɨn gɨn wunduwoi mini danghu wom amu wamai bɨla mɨn yew ambo mumu ɗɨm mɨ gode gɨn puroguru wun kokari wun almamu propuro mawu, la barka mama, la barka ma puroguru, moi woi wun ya daidaiu, aya mu, na ko kala an ɗɨm nai lowo mongo an nyanyi mani an ɓalladai wane wom lowo mongo shi yimai woi shi yimai daidaiu, woi ko gokou. Mum shi na lowo mongo kam, shi nyanya kam ai puropuro mani, kora kanaɗi mani, aye wom dedei. Amma mum shi ala lowo mongo shi ye wom wai dedeiu woi shi naya, shi nyanyau woi yanaua duwoni. A ɗuwoni mum shi nyanya lowo mongo a duwoni dai ka koi. Lowo mɨ shi ya wom gwang a ɗuwoni dai ka koi ganggire ɗuitira dankali bo ɓo gɨn noki ata garwo ɗɨuru buromanda gɨn noki, noki ata garwo, a duwoni gwang woi batingɨling mani yikiu. Mamu woi mɨn buke ɓoyi shimiu. Gatinje mamu purogura dai bila ɓomu lafiya, bo mɨn gidding mɨn ɗɨm ta bo dambo mɨn koi shirwo, mɨn ɗeebuni, mɨn yambe kumat min tumai ai mɨ gode gɨn puroguru mi shi ɓooma gɨddɨng mɨ mɨn ɗɨmmai mɨn ta bo yimma. Dama mamu mini miya. Dera karfi mamu dama mirai, makarantai me ɓangje dona mu gode gɨn makaranta a aɓe yere miya, a aɓe yere ambo ambo yere ambo wu bɨn wom gwang yere ambo ɗɨm wun wolma, wun lama ko goko mɨ woi gwang hu. Mamu ɗɨm mɨn kumbe puroguro, puroguru ɗɨm bɨla niime ambo ambo bɨla wu ye wom gwang bɨla tani ko goko mɨ gwang. To mamu dera kan woi wunduwoi yikiu woi min bina wom mɨn yimaiu. Low ɗɨm kai nyanyimani wani kanghaiu, mondin low ɗɨm shi kanghai <noise> kunung, parau, baat, beemoi, boila, torumen, wandumoi, gum, ɗumo, raap, kunung, parau baat, bemoi, boila, torume, wandumoi, gum, ramgumni, ɗumoi, raap kunung paarau baat bemoi boila torume wandumnoi gum kununggumni, ɗumoi, raap, kunung, parau, baat, bemoi, boila, tureumen, wandumoi, gum, ɗumoi, raap, kunung parau, baat, bemoi bola, torumen, wandumoi, gum, kunung gum ɗumoi, raap, kunung, parau, baat, bemoi, boila, turumen, wandumoi, gum paraungumni, ɗumoi, raap, kunung, parau, baat, bemoi, boila torumen, wandumoi, gum barɨmgumni. A ɗuwoni barɨngumniu? Mum shi ɗɨma ɓɨl wunduwoi gɨn bo dera barɨngumni kam ka bini lallai dama kam shi lowo dera, bo woi shi lowo derau wani ɗɨm bɨl wunduwoi har bɨla doni barɨngumni gɨn bo derau. Kangjeu, mɨnta taa bo tɨra, min ta bo shoɓi, mɨn kashi shoɓe min te bo lolo, mɨn ta bo ɗaɗau mɨn langa, mɨn yarindo, dai wutau mamu miduwaɗuwa shimi wom min yimai har dona kii porɨm ganggire mɨn ye hoyi shimi. To ɓanye mamu mɨ tede bo mamu mɨ ɗuwoɗuwo, ɓanje ɓangmgha ambo ambo, bila wuu ye mawu, wun ye womawa dɨm womawu ma ambo ambo wani kima gɨn mamu. Mawu ɗang mamu ɗang wani kirmau gore i ɓangje mɨn lamma bɨla min koi ɗaɗau mɨ mɨn ya duwa ɗuwa har do kii ɓanje gɨn ambo ambo bɨla wun gɨre amma mondin lowo wani gɨre yadda mɨn ɗaɗau kiim ɗuwa mɨn yimaiu. Mɨn yimai ye delki ya delki ya delki ya buba dembe kii ya pupini dembe kii ya buba mɨn yimai yarindo, mɨn yimai lowo low dai mɨn yimai mɨn ambo ambo #dura amna mamu mag nganga damko tono papma gɨnga lora jan gwa nganga dam koloro papma gɨnga lora jan gwa nganga da ko lowo dai mɨn yimai mɨn ambo ambo. To ɓanje shimi won min yimai gɨn bo dera do bɨla mɨn kuke gɨn ambo ambo, ambo ambo mɨ awu ɗɨmmai bɨle wu gɨre awu gɨrmai mɨn ɗɨm mini bo woi mɨn ɗɨma mun ya wun gɨrau mondin low dama woi la booniu mondin low ɗɨm dama woi shi kanghaiu shimi kenan wona bangje mɨn gorei mini miya dera ya kamata bɨla mu kuke labomu gɨn ambo mamnu, ambo mamu bɨla wun kangha wom mɨn ɓalmal gɨn labomu, wamu ɗimmai mu ɓae wom ginggingha gɨn ambou, wu bin yi kure, ya kamata wu bini, gati ya kamata wu bɨni, worom ya kamata wu bɨni, garak ya kamata wu bɨni, kure ya kamata wu bini. Amma mondin lowo ka ɓalli gɨttɨno kurei me, woi binina. Gittino burolwalwa woi bɨnau gɨttɨno manda, woi binau, gɨttɨno tunguri, woibinau, me janghi, ɗaaɗi tako labtino woi binau. Kai ye mindei aka gɨttinouru, kai mini jikru woi binau. Gittino wanje woi binau. Gittino tungur, woi binau. Na lau kile kumat woi gikau. Bono tembe ana kaɓe kuma woi yikiu woi binau. Bono lɨwe- muni ma boko ana ta kaghɨni kuma bɨla ne booni, woi binau. To gore shimi mɨn lamma ambo ambo wun bini boka tange lowo boka ɓale gitino wanje bɨla ɓale to mone na dooma ana ta girmai bila na donna yiki. To woi lowo an binmaiu bɨla shi gittiru bila shi donnu yikiu. Kai kai nini kai moi goreni, donnu gɨn tembei, woi dennau, donnu gɨn wanje woi donnau, donnu gɨn buro manda woi ɗonnau, donn gɨn burulwalwa woi donnau. To gorei mɨn lammai ambo ambo bila wun bini. Bo gobu, gobu mamu ma gargajiya modin mu dama a yileni shi golo, mondin mu ɗɨm a yileni woi shi bina golou. Shi nini mɨn ninitakai deki, deki deki anya gɨn mani, bo golo kam golo ma gargajiya golo gaan. Amma min ta yi mai, men wara ba'a doni miy ɗem ɗɨmma, mawiyan dooma moi la kauye da kauye kam won doma ka dooma, ka dooma ka doo dimma, dimma ka baluwo ka wuru, ka ɗaɗau. Ka kang nerɨmani kowani mu shi doma Kamai ma gɨn komai ka kanga net, ka ɓalmai ganggɨre lallai wu do wu lali mamu ba dama mu kanjner ma daɗauwi me ba dama kai mɨ kang ner mami kai ma kidiije kii an tai ma bila mila ner mai ɗaɗauyime shi tashi bo yingɨmarru? Waiji a ɓale awo woi na tanau. A kai kidiije ner ma ɗaɗau ba dama a tai mɨ kulum. Haba ɓal jire, a ɓale kuli kuli fa, shi pinde watiru a ɓale awo wuna pinda watirau, ana ta mina mono ana ta yambe kumat gangɨre mono anata yambe kumat tun ɓamu fa na kara yinge koro golo da tor kya torou ma mo na tano bo kii tor bone kii tor bona nai anabo mama ano do yinge goloi me goloi me na almai kiidiime gwang ba dama a tai mɨ ɗuwa ana tama ana ta wamawu. Ana ta yingɨmai, ta mawiyanni ɗinga? Ah mono woi mawi yan mini monou. Mondin shang, mawiyan laa mina mongo, mondin miya ma mowo, mondin miya mongo nawu doma yiwo, awu do laama awu ɓalma to dinga dai, mandai ka wa ganggɨre mamai? Ah mamu mu wai mawiyan, mamu mu wai miya ma mono. Al mamu mu wai, miya mono, ah molono, ah nan- ah molo baba, a kaka. Ah woo diyeno she dota mɨn nene mɨn gɨn shire, ayya dɨru ka ye ge ɗinga wa mɨ tama mɨ tamu yinge gobiyiru. A ɓale oh anni porma, amu tama, amu ta yinge golo ma na me mɨ ya dimbɨl shi kwii golo nshi kwi ya kamata amu poma bɨla mu tamu yinge ɗaɗau, dinge ka alle? A ɓale ah kishimi a tai ai. Ah ge kɨ taku gɨn mɨ ana ka ko kala mono, bɨla ka ka taku bɨla mu tamu gɨn <hesitation> gin wun oh ku taku mana ma ta yingimai ai. Ah a ɗuwoni kishi ai dai dai. Woi lawanace, woi bo kulau ai daidai ai kishi gwang ka raap, kununghi ma ka gobi gwang. A bale kwari shi alduu? Ganggɨre kiddije shi al kara miya mɨ wun dowa? Bo wi shiji dangɨrasha gwangha ma wa shi almaiu.